Gn'orsa zany da mikatroky eky izy ma mihinagny, aniny ze ahavoky an'azy abe habe anazy habe gn'ainy, da rehefa avy amizay gnaseky igny matory amizay gn'aniny asa matory izy amin'ingy izy sy miesikesiky zany da sisy raha hoe mampiasagny vatagny bé ankoignaia lotry.